Ŋna kaiɛ bɛ mu fɛa hiŋi mu bɛ siina nama, mbɛ a kpee fɛma mbɛ a fɛɛ hiŋi mɔkɛndɛ́ bɛna mu a la. Amu sende ko muã nu wae mu mɔimɔɛ nu, hiŋi i bɛ kaiɛ bɛ siina nama, sende ko i táa i bɔwa musu mɔ bhii a koa, i bɔwaŋ musu mɔɔ bhii a koa, a family nu ya sɔɔ- a mɔɛ nuĩ ya sɔ kɛ wo fɛa wa bɛ. woma to bɛ́ɛ́lɔ ai toa, ai toa a mana haalii nu nu wɔ kɛmu musu bhii kɛ ya buto a la, ya bu toe a la woa leŋ bhii i ma musu mɔɔ bhii kpao a leɓ bhii woo leŋ bhii i tia bɛ́ɛleŋ wa ko. So a nye ya kai fɛe i ya ma ya woomɔɛ nu ya a sɔɔ, ani ya sɔ kɛ wo bɛ kaimɔɛ wa bɛ́ɛ́, amu kaimɔɛ bhii anda jiisie ama anda a sɔe, ani sɔa a ma kɛmu ai feŋ sá ya koa, kɛmu a feŋ sae ya koa ai ti <hesitation> bɛɛsii i ti ya koa. Kɛ hiŋi a ma feŋ sá ya koa, wo tia lɔɔ lia lia mɛnuɔ, woi bee ya. woi nuu nuu wa nyɔɔ nu booɔ, bɛɛsii bee tia ya koa, a woe ai ko lɛi gbi ma i ya, a ya ma i ya. Kɛ hiŋi a táa a i kpao, amu ya a kpee fɛma a i kpaoe woe sii lɔɔ woi fɛma, kɛ hiŋi ya a fɛɛ a kpee be kuŋ i yɔ, hiŋi a i kpao a banda, i kuŋ táa family nu baa i ya fɔ yɔ oo ŋga wa fɛɛ kɛima a lɔ a woa ŋna oo ɔɔ a ŋ fɛɛ kɛima a lɔ a woa ŋnda. kɛ a kpee bɛ lɛi mu ŋma a koɔ lia so aa mɛnu. A toe bɛ a nu baa anu ya fɔ, kpãa mu lɔɔ i kaiwɔɔ bhii ma, kɛ sáana waigee mu tá dúunya mɛ ma mɔ ya leŋ fosu bɛɛ kaiwɔɔ, bɛmaã kaiɛ nu anu bɔɔ nu tɔŋ mɔ bɛnaã anu bɔɔ nu mɔ nyama mu a nuã. So kaiɛ wae a woe i ya, i kpee fɛma bɛna, ai ti mɔ bɛna ko, ai ti kai ko kɛmu hiŋi pɛɛ bɛɛ ko maã i kɔtɛɛ ai sɔ i kɔtɛɛ ai koai. Hiŋi pɛɛ bɛɛ. hiŋi i kuŋ tia suɔ niyɛ kambá ya kpai soŋfɛa, kɛ anda fɔ andɔ i papa fáa ɔɔ i bá a faao, <hesitation> kai mɔɔ́ bhii i sɔ i kɔtɛɛ, hiŋi pɛɛ bɛɛ ma kuŋ táa, ai jáfeŋ bi alɔ ehɛ, kápá mɛɛ táa a la, <hesitation> mbe fɛɛ ya mbɛ to táa, kɛ kɔnɛɛ, táa jáfeŋ mɛɛ ya i ya bee i woomɔɛ nu ye, i yaa fɔ anu ye ŋtá basaa mɛ woe. kɛ kaiɛ bɔɔ bɛ wo fɛa wo bɛ, a woa lɔɔ komuãa hiŋi <hesitation> samaã kpɛe a lɔ wundee ma mu ya lɔŋ koe kpɛɛ lɔɔ mɛ nu. ko káká waa koa, i leŋɛ nu maãkɛ, i ko bɛna ma aa mɔɛ ye, a pɛɛ a yɛ i lajii i ko bɛna ma ya mɔɛ nu ye. Ama ti lɔɔ i booɔ a tiɛ andɔ oo musuɛ bɛ kaiwɔɔ, a bɛ kaiwɔɔ, hiŋi mɔɛ bɛ kaiwɔɔ a bɛ i booɔ, a tie sɔfana ya koa i pɛɛ i yaa sɔfaa sɔ, <hesitation> i ya bɛɛsii amu i ya woomɔɛ nu bɛɛsii, a pɛɛ yɛ i woomɔɛ nu bɛɛsii, kɛ woa nyɔɔ lia, kɛ woa tii kuɛ lɔndɔ́ ma. kɛ wo bɛ nu wo bɛ gbaŋgbaŋɛ ya a bee tia bɛna, wo ti kuɛ lɔndɔ́ maã, i boosɛɛ musuɛ laa, musuɛ pɛɛ i boosɛɛ i yaa, musuɛ yɛ i lajii konu la i pɛɛ i musuɛ lajii, i yɔ kɛmɛɛ wa nyi woe, a pɛɛ lɔ kɛmɛɛ wa nyi woe, hiŋi lɔɔ wo nyɔɔ nu lajii lɔɔ woa too bee nyɔɔ nu a lajiiɛ ye Mɔ bɛɛ hiŋi pɛɛ bɛɛ feŋ bee wo boo mɔ be a sɔa. kɛ kaiɛ bɔɔ nu hiŋi mɔɛ bɛ jayaa lɔ, ɔɔ a bɛ jayaa mana i la ya latúu ko bhii ya kɛ a wɛsɛ i ma, leŋmɛsɛ léŋ ma ŋnda i ma kɛmɛɛ fɔ ŋnje. So kaiɛ bɔɔ nu ai sii wakɛ a yɛ i laŋ bɛna, <hesitation> a bɔɔ ai táa wakɛ ai sii a bɔɛ nu tina alɔ lajii mu ŋna musuɛ a bee ŋnye kase bee kambá mai, <noise> mbɛ a laŋ na. So kaiɛ wae a tie i boo wɔ, wo nyɔɔ nu lajii, a tie jayaa mana i lajii. musu mɔɛ pɛɛ a tie jayaa mana i kai mɔɛ i yaa lajii, wo kuɛ i ti lɔndɔ́, kɛ hiŋi wo kuɛ <hesitation> bee lɔndɔ́, <hesitation> wo bee sii wo to woa leŋɛ nu bɛɛ maãkɛ, kɛ hiŋi wo kuɛ bɛ lɔndɔ́, woi sii wakɛ wo woa leŋɛ nu maãkɛɛ, hiŋi feŋ bee kai mɔɛ <hesitation> feŋ bɛ i wa musu mɔɛ booɔ dúunya be jisii ama. kɛ hiŋi feŋ bɛ i booɔ i bɛ a jianaa musu mɔɛ la kɛ a wae tɔŋ gbowamɔɔ wa, ya a mae tée mu ma a jiimasɔa, wo tina a wa já ai toa haali hiŋi wotɔŋ tɛka mɔɔ wa wo tɛi ka, aa mɛnu.